Raha vôlongany atao, araraka alongany ny menaka, vake araraka koa ny vinaigre. Dia karokarohigna ami'izay izy roa hifangaro tsara. Dia izay no magnome an'ilay saosy vinaigrette atao amina salady.